Yu'u kain ta nrakatoinchí to ña ni xatán inixhíi, ta to xani xataninion na tanraon xhín nigan toda tanraon xhiinna, to konrui vaonro to ko ta xa hora tá, liani konnro ta hu danroko tannro, ta ñajan ta va nriyavia ña ho o on. konrakatanro iin totoni ta hu danrokotanró, to'ña tanranro tu oni korakatannró ña nravi ni xhí iinnro a ni chí inganro u jum.